الجزایر په شلمه پیړۍ کې له فرانسې څخه خپل استقلال تر لاسه کړ، دا په داسې حال کې ده چې د الجزایر مساحت ت قریباً د فرانسې د مساحت دری برابره دی. همدارنګه الجزایر د عربو د پسرلي په نوم د سیاسي ناارامیو تر اغیز لاندې رانغی او ارام پاتې شو. د الجزایر رسمي ژبه عربي ژبه ده. الجزایر د افریقا په قاره کې موقعیت لري.